Ja nga basenkajoya yajo'e ngasunde tikja ch'anma tikja suéma tjika nga 'ñúji ch'an ku tikja nga 'ñúji sué nga 'ñu sué ja- ja sa- sa disiembre kjo enero kjia nga ´ñu kuacha ma 'ñu ch'anma ku nde kuacha ba'a tsiya nga ba'a tsi nde kuacha ch'anmaya ch'o b'é ngasundée ja tsi ba'a ku ja tsjuamare- tsjuamare jnu tsjuamare najmitjée kuinga nga ja ndibaní nitjin'e chu ndaba ja nde kuacha ndá k'iatse nga ni'ichi bitjajni jin nga ngajin jnu nixajni nga xí najmí tjé xi tjinjni nga b'éjni jnu tsanga tjib'éjni jña tsanga tjib'éjni nijmá Ja xi kui najmi nga chu ndaba nga najmí tsijí ki kjuanga nga ja kuacha chaja'an kjuanima xi kiña'ajni ku ja tiendatse mindajni nga najmíjni kuinga kuacha má nga nitjinda chu ndaba tjian kui sa marso abri mayo kjia nga 'ñu tjian chundaba nitjin'e tsi ja ndama tanga nde kuacha tjo fa'angaya tsi ba'angaya tikja nga ´ñu fa'anga tjo ja fitsun tsikja'a jnujni xuta kjet'o kjet'o tjo 'ñu ki kjua nga ja xuku nda tjin nga ch'an nga tsi ku nde nda tjin nga ndaba tjin